Ny fomba <hesitation> fanasagna lamba amin'ny tagnana dia mangalaka koveta dia atao pare eo ny rano dia ahilana anaty koveta ao ny rano a dia asiana vovon-tsavony igny dia avy eo a azoboka ao ny lamba, dia m <hesitation> manosotra savony ianao sady mikosoka anazy amin'ny tagnana.